गरम हवा साधारण हवा ते हलकी होत है। और यह साधारण हवा ते ऊपर होत है। वइ मा उष्मा खोह डेट है। तथा परिणाम स्वरूप संकलन हुई जात है। और मेघ पुंज बादल बन जात है। जय मा अत्यंत गर्मी बढ़ जात है। और ए अत्यंत गर्मीके के कारण हवा बहुत ही गर्म और शुष्क लगन लागत है। गरम हवा ऊपरी तापमंडल में होत है। जय के कारण वह गरम और लू के रूप में बदल जात है।